zozu moh zula iba moh zula ibu nzu nha meneji shi mini wuri nbia hozu mmoh moh zula monoh izu ise nzu ajah ma nyia-hala oro nbia beh shishi-a me shishi the Mimi wuri koma like ori garri ntuke rim yaguda meh shishi-la nmeshia meh meshila nwerike rua nu oshishi ria nu abali chi bohana nme riha obu hah we gee kpam manu like am welk well with mini wuri mini wuri ma atitara mah ngbe mah ariyoru hah meji na shikwasi the mini wuri isile ibeh ishila ngam chi bula ngam ruhua biabeh ejishime like oph hah meyi like-ri ganri noh osisi.